אֲקְדַּם הֻוַויָּה אֶלִי כַנִּיָּא הִיָּא אֶל-קִרְאָה, בְּדֵית כַנִּמְרַסְהָה מַלִי כְנִּתְסַגַּר בְּזַבַּא, תַּקְרִיבָּה פִיּש בְּדֵית כַנִּתְעַלֵּם נִקְרִי. כְנִּכְּנְדִּס סָאוּעַת טְּווִילָה כַנִּקְרִי אֶל-קְסָאסּ אֶל-מֻסַווּרָה וְאֶל-כֻּתּוּב אֶל-חַ'פִיפ. מָאמָא הִיָּא אֶלִי שַּׁגְּעָאתְנִי בְּזַבַּא, כְּנִּתְמִיָּא כַתְּגִ'יב לִיָּא כֻתּוּב גְּדִידָה, וְמִן תַּמָּאק וְלָאת אֶל-קִרְאָה גּ'וּזְ א לָא יִתְגַ'זָּאא מִן חַיַּאתִי, הִיָּא נַאפְדְזִיתִי עַל עֻוָאלְם אַחְרָא.